Be, nui amis stranieri n'uma, n'a cunusuma ün ulandeis ch'al a cumprà 'na ca si vizin, ogni tant a ven e al e gia venune truvé diverse volte. I dirìa dë vestise a siula cum a s'dis si ën Piemunt, përché së l'as caud, t'gave la roba, së l'as freit t'la büte turna e tüt li